Pya tẽh é mda sua lõõ. Msua looteh mene-adere, msua lõõ tẽh ipzoo, msua lõõ teh agboro, msua lõõ tẽh ayãh, msua lõõ tẽh pɛɛn bekee, <noise> msua lõõ tẽh <hesitation> abu-é, msua lõõ tẽh ikabara mene-adere, msua lõõ tẽh agbòró, msua lõõ tẽh, <hesitation> msua lõõ tẽh agbòró, msua lõõ, mãã bẽẽ kue pɛɛn beke, msua lõõ, msua lõõ chop-chop